A injo' punna' e' utang nu' sesayya' di uppa', biasa itu anu' e' pada biasa anu' pippisi'i, kah injo' pippisi'i ya e' pangasipi' na rie' na' ri' tempa-tempat anu'api nu' anu'a nu' tala' tentu' anunna do' e' timbo'na biasa e' ri' boronga' pi' na rippa' e' jari' punna parallu'i biasa anre', anre', anre' pippisi', tala isseki guppa pippisi' iya punna parallu kah bosi'pi na rie' injo' biasa rolo' todo' anua' kolu-kolu'a, injo' kolu-kolu'a ya ka'jalami e' hatangmi empanna' kah masalah na injo' kolu-kolu'a nu' tempat tertentupi na rie' e nu' rilamung, punna ri lamung, punna ri lamung injo' biasa mallinga' timbo' na e injo' pa, e anu'a <hesitation> e pippisi'a e injo' ka'jala injo' balinna nu' malli' pa' ruppa' tala risse'i angkua' tere' timbo', e e sikuraya' na timbo nu tala' tantu' injo' punna pippisi' to ri' punna pippisi'i apa isse arengna masa ri anu', e ri' poko', poko-poko' anu'a E' nu' maeng nu'tumbanga do' injo' biasa e' kunjo' timbo' punna' nganu'i, punna' bohosi'i jadi punna' e' realle' mi injo', beh mingka injo' pippi'si iya nu' sipa' punna' maeng' punna ri' pallu'i kah nu'uppai' nu bangsa anu' do, bangsa e' jangang' nu' lunra' punna' ri' anu'i ri' pallu'i <noisd> ri' pasi' lahu' biasa anu' e' <hesitation> apa' e' raung kelero', pasi' pallu' nai', wah nu' pa're nu' sipa'.